Obu- obwenkurora birarangire biti, ekyenkukora ne- nebisoroza mpora mpora nebifunira nka akakabada kayo orba aka drawer ko guma nembyahuramu kurora tebya bya- byararangaranga kurora byaguma omumwanya gumu.